एब बिजुले चलेवाला साध फेरी त बहुत बणै जसने कि हमरा एखनही बणहु चलोइ इअ ल्यापटपवा भेलिय हसे कथसाइ अ टिबी भेलिय हसे वाशिङ मेसिनवा कहुन लुगवा धौनावा मेसिनवा । हसे कठवा चिर्नावा मेसिनवा भेलिय । हसे याज काल सिचाइमा पानी जेन्टरवमा फेरी याज काल बिजुली माजे चलसिय । हसे अ ओकर साथमा हमार इय ओभनावा कहोन ओभनअवा भात तरकारी ततावे वाला । ओभनावा भेलिय <noise> हसे फिर्जावा फेरी याज काल खुभे चलन चलिती मा याइली बणै फिर्जावा भेलिय हसे इअ पङ्खावा भेलिय । हसे पङ्खावक साथ मा हमार याको वाही अ एसी भेलिय एसी मने एअर कन्डिसनरवा अ जणवा मा गरम बनावके हसे वाहिमा <hesitation> गरमावमा हसे चिसो बनवके हमरा <noise> इअ एसिक फेरी प्रयोग कर्साहु । <noise> हसे ओकर साथ मा हमार एखाने रेडियो <noise> फेरी बणिय उ रेडियो ओथिया बिजुले मने चलेके रेडियो भेलिय ।